<hesitation> وأكيد <hesitation> نرجع <hesitation> ميتين سنة للماظي، سنتعلم من تجارب الناس في تلك الفترة، وكيف كانت حياتهم؟ ونشوفوا تطوراتهم، كيف بدت تطورات الحياة البسيطة? ما أصبحت على ما إحنا عليه حياة معجدة، نعتجد إن الماظي دائما يعطينا دروس <hesitation> في الحياة، ودائما كان الأفظل بس أكثر بساطة من الوظع الحالي.